Me travai ideal a sarìa travaié ën azienda agricula përché l'ai stüdià lon e cuindi a m'piazerìa travaié ë chel ambito li